Naya dari ugugu naya dan uju ija fobarka anu zugu naya kaka adada latu du adadasamtu nayasubiku dunanyi dugul nayama su yidudu jan wanu juda sukari um zuguyaku amthiri ijudayarka aiyi tulmai ijudaga sa piya umbo naya ga dakaka iguda umbo ijurya naya uza kaka ijurya dufurya afata uval naya sumdufu naya sukuku ifunya sal yidi sal yiya sai yiya saiyiya kutumargu dunya bu aya bubuyumal dujuta ijuyafuya ulagu fiya aku sil manaya bidaku kujirya ahida duviyi hidant hidam du igurya sukaya. Mira chiji musha yuja kuyi inda munagu kaka mol waska jur adur bati batimal waska zur dur dumi dumi mal kunyi sunsugudiy chu anu kuvaryi kuva sunsuduyi chanu kuvaryi magudur dumi dumi nagu yu motmal.